Mënta nekk si doomu aadama njaay nit nga <hesitation> heure bu nekk nga nekk si bànneex. Déedéet. Ndax tay, soo nekkee si bànneex, sa dëkkandoo nekkul si bànneex. Mel ne ni kon yeen a war a bokk naqar bi. Te doomu aadama njaay mënul xëy suba ba jant bi so rekk nekk si bànneex. Loolu mënta nekk ndax munoo munoo munumaa bànneexu te bànneexuwoo. Munuma ba, munuma bànneexu, te nekoo si bànneex. Moo tax doomu aadama njaay mënta kontine si bànneex. Tay mu neex suba mu naqari. Moo fi nekk léegi. Bu njëkk sax looloo fi nekk ndax soo dëkkeek sa dëkkandoo, bu nekkul si bànneexn nekkoo si bànnex. Boo nehee si bànneex moom newul ci bànneex. Kon munoo bàneexu te moom bànneexuwut. tay, xam nga maa ngi toog fii di wax ak yaw mu call ma ni ma ni ma ndax yëg nga dëj bi. Xam nga su ma nekkoon si bànneex, am na lum wàññi. Moo tax bànneex munta kontine munta kontine.